Oho! Munnkotu kwan a ɔtse dɛm. Siantsir nye dɛ mɔkɔ mɛba n' na menya mfe ebien. Megyedzi dɛ dɛm aber no motum dze ayɛ biribi wɔ asaase yi do a mfaso bɛba ho akyɛn ɛhɔ a mɔkɔ n'.